Yayave turquia tëtäguasupe jokope jaretea guinoi ara <hesitation> ivi ñakiavei jaema ipomovi jare jakuvo, erei jakuvoyave <hesitation> jokope jaeñomakomboapipa grado jaema iroi yave mbaetivi <hesitation> okiyave <hesitation> okimbate misimiño oki jaeramoko jokope <hesitation> oikema oiretayave iroi arape yave omboipimaviko oa <hesitation> iroi yaesakatu ivitirupi oi nieve ereiko hielo ndiema jaema <hesitation> jokuae <hesitation> arape oajaeteyeyema iroi